Ngjyra e kaltërt e mshelt <hesitation> ma kujton menihere atë qiellin e egër edhe t’rrufeshëm t’stuhive <hesitation> koha kur osht gati me ra shi edhe qielli osht shumë nervoz edhe ngryset, bohet nervoz para se me kërsit n’shi. Tjetër ngjyra e kaltërt e mbyllt ma kujton ngjyrën e farmerkave leviska.